البرتغال عندها ثقافة غنية و مت اثرة بالتاريخ البحري، المزيكا التقليدية عندهم اسمها الفادو و هي مزيكا حزينة و عميقة. في ال اكل مشهورين بال اسماك، خاصة السمك المملح. البرتغاليين بيحبوا الكورة و الشعب بسيط و بحب القهوة و القعاد في القهاوي. <noise>